एतो कुएस्तिओन् तो तो भले कुएस्तिओन् मै कि कोमिद ग्रोचेर्य् तो एम होत् मोर् चोमे ओन् मोर् प्रोति दु दिन्। तिन् दिन् न एक् हप्त ह मोर् किनि बोल् लग होइ करन् अमि एके लोगे तिनि जन्दे, सहि जन्ते हको। अरु अमर् जुन् जोनि मन्ने कम् कोरि बोर् मन्ने ख्व मन्न बो अहे ते ते ओ मन्ने बोहुत् हेदिदि दिय ह। भोहुत् मन्ने गुक्ते गुक्ते एबौते गुक्ते अद गिनि ए बोस्तु उसे कोरि लोगे ते हिम् तते करन् जो लि अम कोत मोज जते। म होत् प्रोति हप्त ह किनि बोल् लगेगे ते कोम्से कोम् एबरोतु दुखोने तिनि होतोक जये ग्रोचेर्य् इतेमोत् तरु परि म होतु धोइ। लोग् तिनि सरि हजते तो म होत् ए यते गुजि जये बोस्तु गिनिओते ए बोस्तु लगोत् खक्पसोलि होइ गोल् थ विजत् एय मसल ससलगत् मेगि सेगियत् ले सब् सब् कोरि जये।